Maro ny karazany biby kely izay hita ary fantako magnodidiny ny fiarahamogninantsika zany ôhatra hoe vitsika, akongo mantsigny, akondavitry, kadradraka, <hesitation> <noise> angidina, valala, akongo mantsigny, moka.